Iyoo, alúŧi wo bima nluuse ngi moon, wee wi nsiigte alúŧi wo jandi inbinte; Iyoo mooni we, we habo wi mesil bo, untita jédi bogo bee bi, untita núm bitoo lunɓa, ulunɓat mo bogo be, ugaŧ, binín ma hali ma, hali ma anan wi yerega, yerega wa asów. Alúŧi ma doroŋ, anan jiiabiŋ bleer, wédi ma nyaal mo win yaal mo doroŋ wentele. Win yali ma ɓéŧ, unan súl unan wi ɓab, glimbiri gŧeele, ge ge fana tti mange, ge gaaj, gee fana hali ma ntúm hemma. Habo anɓabti mooni we, habe anɓabiwi be, habe anɓabiwi be han nú dan soosi gir, a waate anbi bi wi walla. Anan wi bi mada yala, anyaa biñaŋ biwom.